Ay, hitanao nisy fotoana leroa nisy ein manafo zany ein nandeha izy zany, io zany nanao la marche io nanao la marche zany nandeha, hein! io zany <hesitation> manao la marche io sady mandeha to feeling amin'io bakeo taty afara basy laolo io lasa hainao tsy mifankafohy ein lasa adinodino aby zaka jiaby niseho tamin'ny la vie taloha tany, fa io tonga de ça va io.